Ia! Misy sakafo mahatsara ny fitadidiana sy ny fifantôhana asa ataoko ohatra hoe: ny chocolat zay azo avy amin'ny cacao ohatra; iny zany anisan'ny mba mampisy ny fifantôhana.